Mi raɓɓita peƴƴirki, mi welñaki ki ñaama, ndemboo mi leñño, mi pitiko, mi taƴa kuɗooji ɗin ɗi fuu, mi ada ɗi, mi rufuwa, mi wuuwa ɗon ɗum e buuwirɗi, mi woina'ɗum, ɗum wooɗa, mi itta yaayiji ɗin ɗi pat, mi rufuwa ɗi.